Cume prima coza a la bici ventarìa büteie le rue cule pi cite, pöi pian pianot gaveina üna, pöi gaveie anche l'autra e pöi pian pianot tenendlu sempre da darera cum a s'fazìa 'na volta e felu andé da sul e laselu anche rubaté perché a ëmparerìa ancura pi ëmpresa